Buéno̱, xu̱kúꞌ tsú na̱ni̱ꞌnúúꞌ ikhúún tsú lístu̱un jún wáa̱ phú mixphi edxu̱un mixphi náa̱ꞌ rí nuni̱. Xu̱wáánꞌ po gíꞌdoo̱ gayuu̱ xa rú, ndaꞌyoo̱ maske má mitsínguá ma̱niŋuu̱ꞌ ya̱ꞌ ña̱ꞌjanye, pero gíꞌdoo̱ gayuu̱ jma̱a nakhúú ña̱ꞌjanye, ikhaa ríꞌkhui̱ e̱ke̱ jma̱a xa. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má tsúꞌkhui̱ mangaa a̱ꞌma mangaa, <hesitation> mbáá xu̱kúꞌ tsú chímba̱a̱ ñajuu̱nꞌ, jngáa̱ naꞌnii̱ wénú rí guꞌjóo̱ xú rí xtíya rá mí. Naꞌnii̱ wénú jngáa̱ wénú wáa̱ ima̱ñuu̱ eꞌnii̱, ñúúꞌ eꞌthá ríꞌkhui̱ rá, numuu rí <hesitation> lístíi̱ ikhaa̱ rúꞌ ikhaa jngóó rí xkua̱ꞌnii eꞌnii̱, jngáa̱ xúꞌkhui̱ i̱mba̱a̱ xu̱kúꞌ tsú tsúꞌkhui̱ ya̱a, phú mirataa xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱ náa̱ꞌ ma̱ꞌga ñúúꞌ ma̱ꞌni, natsimuu̱ ixi̱ mitsídánꞌ khamí naꞌnii̱ xáŋúu̱ꞌ ikhí. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ wa̱jin mangaa e̱yo̱o̱ ikhúún rí <hesitation> intelijéntíi̱ ma̱ xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱ tsú wa̱jin a̱ꞌkhui̱ mangaa, ndaꞌyoo̱ mú rí nawáꞌ xu̱wáánꞌ nawáꞌ <hesitation> tséꞌnguu̱n má úra̱tuwii̱n numuu rí nagáyúu̱ nacha̱ ikhaa̱, <hesitation> nama̱ñuu̱ narkaꞌjumini̱ꞌ.